jajánꞌ, júwá xu̱kú mangiin tsí, édo̱ rí chákiin i̱jíi̱n rá, judii̱n egóo̱ xóo egóo xúkhue̱ egóó ijíi̱n, tsiguya̱a̱ a̱díi̱n, nusngáa̱ a̱díi̱n ná rí ma̱ꞌga xóo rí egóo ikhii̱n roꞌyée̱ rí mu̱phi̱i̱, xkuaꞌnii eꞌne mangaa khaa venado mangaa, nde̱yo̱o̱lo̱ꞌ rí gajmáa̱ a̱dée̱, na̱ña̱wu̱u̱n a̱dée̱ xóo eꞌne xa̱bo̱ ꞌnii̱, jayáa̱ a̱dée̱ e̱ke̱e̱. Na̱ke̱e̱ má natangaa̱ ma̱ña̱-nayaxi̱i̱ mba̱ꞌyoo̱ xí na̱ka̱ a̱dée̱, casi xú-xóo e̱ꞌnemáló tsáánló nána̱ ñajwanló, xkaꞌnii eꞌne mangaa nenada, nde̱yo̱o̱lo̱ jún. Rúꞌkho̱ jngóo, na̱ju̱mu̱ꞌ rí xúgíin xu̱kú xkuaꞌnii none̱, xóo egóo ikhii̱n, xkuaꞌnii judii̱n i̱jíi̱n egóo, mí xkuaꞌnii má isngúun mone̱ mangiin, xóo rí napiꞌtsii̱, xkuaꞌnii napeꞌtso i̱jíi̱n mangiin, nusngúu̱n i̱jíi̱n rí mapeꞌtso, mí na̱ña̱wúu̱n i̱jíi̱n mangaa. Xí nduyáa̱ xa̱bo̱ rá, namíñúu̱ rákhá mi̱ꞌxnúu̱ rá, júerte̱ ñawa̱n ini̱i̱, nagáñúu̱, nagáñúu̱ ma̱ndaꞌkho xí diájuun ndiyáa̱.